والله يا صاحبي، لو اضطرنا لزراعة قوتنا ما نتقاعس، أزرع تمر و حنطة و خضار، وأعرف اشلون أسقي وأسمد وأحمي المحصول من الأفات، لو وصفنا الزراعة ما هي صعبة أزرع قمح وشعير و خضروات، وعندي خبرة في هازي الأمور وأنا أتعلم وأجرب أبدأ بشيء سهل زي الطماطم والخيار، وأسأل أهل الخبرة، بس أتعلم وأشتغل وأزرع إللي أقدر عليه وأستفيد من اليوتيوب والقنوات الزراعية.